रंग रमान मेलके रहतियाँ जैसेकि लाल, निला, हरदेर, हरियर, सन्तोली रंग, बंजनि, गुलाबी, करिया, सेत, खैर, गाढा हरियर, हल्का हरियर, सुनौला, चाँदी रंग, खरानी रंग, हल्का निला, अकासी रंग, भाटी रंग, खैर लाल, कफि रंग, अक्वा रंग, हल्का गुलाबी, लाल खैर, बर्गण्डी, कथ्था रंग, कोरल, मेजन्टा, स्याण्ड, जैतुनी, इन्डिगो लाल, सन्तोला रंग, चन्दन रंग, केसरिया, धातु रंग, मोती रंग।